Ishimba chai yategemea ni chai ya kahawa kana niya majani ighire mbare ukarera ire mariva. Kwandu kwa mfano, ukami ukam- mringa ukamchemka khole nkwavikia kahawa, ukwavikia kahawa miraa, vandu vengi vachishemsha mringa pembeni wanaghewikie kahawa. Ata majani mira vandu vengi vathisanganya wosheai na mringa ichimukike na thukari iwe hiyo ichemichemi huona mndu mwingie chemshia mringa kawikia ena chupa ya chai anee mbona kikuhura mimi nimkikombe niwiwikie majani au kahawa mirau vengi vathi thiaga kakunu kweru nimbonie mara nyingi vechithangana handu hamwi. Chai mringa ukamichemka kwakutia mariva hivohivo kwakutia na kahawa hia hangu majani na thukari hiyohiyo kwathanganya vyoshe niichuja du kwaeka mashogho choma wechuja huyu